Se devu fe da mangé për cuaidün ch'ariva a l'impruvizu sicurüment tiru fora ën po d'pasta, lon lì ën ai sempre a ca e l'ai co d'sügu, passata rus sicürament, t'i pöle büté ëndrinta ën po d'tun o se sas pa co büté d'aut, pìe ün toch d'bür o ën po d'ruzmarin o salvia lon le e ses a post